آ <hesitation> خيرك <hesitation> أحكيلي شو صاير معاك؟ <hesitation> أسمع آني معاك <hesitation> نجدروا نطلعوا ونشربوا حاجة و <hesitation> وتفضفض يعني وما فيش حاجة تستاهل، غدوة في يوم جديد.